بنصحه أنو يحاول يخفف السكر تدريجياً بدلا من حرمان نفسه منه بشكل يومي، يعنى ممكن أنه يحدد له أيام معينة في الأسبوع ياكل فيها الحلوى اللى يحبها، وباجى الأيام يركز عالخيارات الصحية، ثانى شيء بجترح عليه أنه يجرب بدايل صحية للسكر مثل الفواكة الطازجة أو المجففة، الفواكة <hesitation> تعطيه حلاوة طبيعية ومغذيات في نفس الوجت.